Ny hevi-diso heveran'ny <hesitation> piso zany i piso da biby tegna namagny, izy io zany a sy azagne hoe le efa mangataky loatry ndre izy magnano efa meo meo lava io, da misy hevitry tiany tegnenina zagny akogne avao koa fomba fizakany ny raha tiany ambara, ohatry oe misy olo zany, na misy zavatry <hesitation> midobodoboka zany zagny da efa oe agnisany fomba anakiray famantarana agnatiny tragno avao koa tokony tsy ho tezitra- tokony tsy ho vignitra isika da magnao meo meo lava i piso, fa misy raha tiàny horohonigny ao, mety oe misy raha mampatahotra anazy gnao na oe misy feon-draha hafahafa na oe misy bruit heno zany ohatry d'efa tokony mamantatry anao tompony oe mitsanganao agnao fa misy olo ambadika aroa, na misy biby ao ambadika aroa, da tokony tsy variana isika raha oe misy zavatra tiagny hombany- horohogniny magnano meo satria igny moa efa langage n'ireo meo lava.